Kite ti'i ara main nusti nur awak makute ore kite mangakaus unde'no musti manikah makuto utak maur ndikanya, tera to main lapa nakahu glein to kalu hain to-to utak naura sangke tan are sikaen maatur wuu pasungguhuan.